<noise> an bangtana too ko kuma kadii a rayuwa a au kaah yi haasasaa luudirayani mbəsa pelve tin kaah yi tisa meeyaa kwara ee kuma yi sak bayin yansa ba, rab le kuma kaah yi tisa mee yo kad kwallari ma baats a bə səkbisa mba yin wasanwa ɓa tintimsa isa ma mbə yin səksə mee kayi thas kwaloo ma ɓaatowa so kadoo a matsayiyaàge a kaah ri yi ti ngəsə a puttaâdiwa ɓa yin yau mee nga tom bəue hur ma ɓaats nga kar bal-ka ngə wa ngəse mbəse yaa nga yai baats nga kad havu hiwu hamba pamsa mee nda bə thanyama ba ko ngaa kwasi taayama ham yi pamsa mee ndə ba hir kndi waɓa ngə ko kosə tor kuda bəra saad mee raarawon kəsəwa mbəsa mee ɗada ka nga kwasi ete ra ƙanə a tom yadda kə nga tom kongaa kwasiya ma lau kobaawa wa madata dətə pelele u ka ngaa kwasi etewa kuma nga kadan boro tenten aya adaasowaaso ma baarara don kaag yiti nga nga mee sa kad kwaloo a puttaadiwa ma baata saad dəm hana kwasira semaa wuwar aàgora ka nga kaa nga nii nga ko ahanza ka mee ete yi tihima u yin yausə Nga kwasi vansi ala mngaa pu bə yin yausa mee kam kaasa kwasi saye ma yiaa kwaloo a ɗaaso avaádoba dam ba nga nga wa ɓa ka kaa a tom yaa saba andasaatara ya age yaàyo gwang ya yima sokso ko pin ngiiga tir da nga maa bə pamsə meenga sa ban nə nga yausa taa soksok a daasoovaaso ra mee hana yi kee nga mee emtaara ra maa oam nga teesa na a yuwa sa kun ɓaatə ale nga kwasi ale sə kad hir hir loo ara hana bə kanii nga ya si han a yaâ ma ayausa fad ke damu wa semaa sinda nga oreda maa kweeraage mee nga oreda maa kweeraage mee nga tentenaraa kwasi baata tonage embang paage kobbangya ma maage a weda mee kaah ma maage a weda mee kaah naso yi na nga ba kon kadoo laadika waato ngatas kanam nga wed mee nga maâ paaferea nga weda mee nga mas to yaagerra nga weda mee nga maa kobbanggara ra, kaah yi maǎ ba tomsa yi nga naban yi na nga mei nga kwasi baa ɓasaa gwang a ngani ba amma yawanxi kadoo wando a taadiwa ndan weda kwereěraâse mee nda maa baatəra tii mamee kaah yi na nga ə neme bang to rau ngan too yamni yisem atersa a wiiya ngami kuma sem ba kaah yni sensabara yin yau mei mee yi na ngə bə kad Durinto ko bə kad nemeba yinsen mee sa kad ma beta saàd keke, nga ɓa kwasi donyi na mee ngaa kwasi bets ən kaâ farm ete yi yaâ yi sem ba ete kiyaa waa ba ra nga waran yin hanhana, mbəseya u kiyaa sewa ya nda maa damuwaya kuma minda yi gwang sa tar gwang-gwang nda ansaaləra yaàgo kuna nga sem ma senda mee ka ngaa kwasira wai ngan sen mee kam woyi nga keme na hanann nə kwasi ma mbəseyaa kuma yisem yabra kaah yi na nga bəsəbə mee nga wərə maya maya nga tar mndaa sinda a kwasi misalo ngaa yadd risiya maa ɓeta kan peler ba sem kwakwara, betə kən peler ba taa mbaseyaara bets kən peler an tom ways ɓa nii aham bə səba amma a sengya mans nga ba kwasi shime ba ka sahyi sensa mee kan nda tomba nga kad hnr hur nga kwasi bets hana a tinims yaa ma hana mee uru maawaso bama damuwa meeɓan yau minda taa mbaraâ waàn agari lawa ba kad baa sk ba semra hana ə nda ekklesiya-a taa damuwa kuma ban yau mee ban war mee ka nga kaa nga kwasi kaa nga Kwasi ka ngal kaa ngə kwasi ngawa maa kafaru nda sem ma mbaraa bonga urura lawa nda sem ma koɓaa daa sak u tab lasawara ngiiga ngəsə ya mee ngan yawa sə kad hir hur ma bets Ete mee baa wo nga hoo a kem nga damuwa taasəwa ngaa banda sa ɗaan ɓa u tentenawa an yau mbe kan nga kwasi don an war mee nga ana ba nemeɓa so a tom kokari nga kwasi a tom kokari nga na koɓas, a mee nga nan aa sak bəgəba bukats ka pulu kuna nga tas yats ma yoots u təngre isi sem rawa sai ngan war fad wiiyo waàgo ngaa hana a ba taa newa kanaga war an kwiikwii kaah yin sokə ngə don ngən kwasi bats mee har ngan hik bəka ngə kwasi bets kaah yiw war ngiiga nga au dek dekya tinda maaso ngan kas kwasi bets ate kiyi nga sokə bəkaba atom ngan tas baà wààn ngan kwasi bə tunda ngan kwasi ɓan ngə pets nga waara bakara winabanga fadwriyaa waâgo antom ban wa ngan sək baka maa ngan sək bəka maa ngən war nem kaahya sim buka tan punga amma yawanci waado ndan kadsa taadiwawa nga kwe ngatas ba ma nema kaba nga wed kaah tina na nga saye kaah yi na nga saye mee to tun da yi na nga ngan sen mee to hur da yi na ngan maaga nga kaa ngə kwsi ete ra don yi na ngən saye amma sem maasora kaah yi irim ete ƙe meeyiwatr ngan yi na nga bəkan nga kwasaa betarra nga mala fev bəsəsa kaa yansawa ra basaba kəngə hoo fadan an kaa a faru ə ndə koɓaage a nda kob paageya paase fiding yi kanaa damuwa bəka ma ma taa yama masan ko kuma tonesi ke a nda auweso ke ƙobisike dəmyi sem Yiwaran mee ka nga kaa nga kura oro amma nga pata nda tomni nfa tama farunma nda maage samto yihaa nga haa mbəseyaa kiyaa se a tuukaba ma nda maa ɗamuwaya amma wààgo nga damu maa sengyera har a war ngaa baa kaɓa ma bən pidaa aa wisa kəsano sem ma lai kaah wara to basaba yi tentena a tom kokari nga hik bəsəba kadoo waago ma bets a taadiwa wa kwats kwats shine da. a an yau nga kad ma beta dekdek ma beta kuma bets ba too me kar auya mai nda ai yabya yin kwasi bets a bə taa kaah yo nasaba. Hana mee ɓaa wo an yau mee a jaa bets lau gomnati ba ma mee hana edsiyi yi nasaba. Hana mee baa wo an yau mee a haa bets baa lau gomnati ba mee jana edsiyi yi womalai waago yi mene gaskiya kaaka taa ɓaka sawo maa amma yin ngas kwasi ma ɓaa koɓaa semra a yawa nga too ko baka nga na kuruhuru mee yi wo yi tas thimasəma na ka nga tas nt ngan saye ma kiyitas pri birkatawa nfa hoo bkak kwala amma mee nga ro seu mee waaga baasaɓa nga kwaso etes nga na ete ra to bəsəɓa yo ma ya mayâ kuma kaah yinga toka basa damra ma so a tom kokari ma kwasai bets don asali kadoo kwalaariwa kuma nga tom nga tom a iri tetenaya ko kuma waàgo nga tiri bəsa kwang aa eda maa yi labla nga kuda tan fer yoga sem ma bakara wa ngana hana yi wo malawaago ngaa kwsira aa eda mma fer’usu ngan karsa baba maawa pabisi yi sanga sa eh eda maa ferusu nga mee ko nga kar baa ma lau maasiwa maasi yi kem usu baka teebarayi mah nfa a Mbəsə bara don kaah yin yau mee yi nga pats yi war ko nga ma yora taara a eteniu mee nga sem bəsəbara weda mee nga kaa nga kwasi etea kuma sem ba kaah yisensa kama tomba ra yin yau mee nga kad huru huru ale kaddowaago magsuuka waago a taa diwa ya tom ba nfa kwalaari ba ba kwah yini yaushe? Ba na nban yausa mee a sikaa daan asinba mee nga tom maase ra takaicebəkasa mee sikaa a daaǹn asinba mee nga tom maase ra takace baka ba ti sem ba yabba ra mee tom maaso nga weda kweera gee mee naago bəkə thei nga ma etera re bəka tee nga ma ba ete yin səksə ɓara kadookawa a kaadi ma ba yadda kaa tom a kwalya domin ko ka tomtomni ngan ƙad don ete ba yaddako han ka nga ma kob so ngaa bi ma kafir ka nfa waa nga baka sole ka nge ka yaa yi sem ma bakara siyi ko nga kwasira ma lau usu kuma kiyi kwasi for so nga war nga nga ma kobaa ko nga taa kanna kawan kai yaa kai wani wuri panga kaa nfa kwasi ete ra kuma ngə kaa nga nii mee konga kar baka a etenirara tomra ko nga ma baa ngaa bi kadir ka ngo nii nga koa hauhandari kon ga baka juma bukats nga pu so a tomo nga an kwasi ra koyamniya. Mee nga an kwasira kyamai ya maaso ba tentenaka maa a kaa anga teers yaake yi sen b teritens ba mee yi nga tom jana ma lau tetenawa r aka nga war duk uba ngan war dukvuba nafa karɓəɓa kangə təs a taadowa ba ngan taasə aragaa. Ton nga nga huru huru ngan ti nene a kowane damuwa ere iva nga nousa ale mee yii wo ma lawa maa ngaa pu’u mee yiwo lawan maa ngaa p’u kome ya ngu kartom ɗekɗel hana kadoo a daaso duru nga ko nga kad ma lawa baa kem kai ausira wa ai yi ete don yrim kwasi ɓeta yom tom ete hana yi taa damuwa ke hana yi kanaa parma parma ko kiyi koyaa ho kiyi kaa yi ko ka yaa hik daân a basaba to nda bə kaah asali yi ti nga sa ataadiwa mee nga kwaso beta nga sengye nga sen maa haatora mee nga uru weda mec to duk a wiraago n nga sa siyo le mee ko yamri yi keê nda edaay don kuma yaa kiyaa wo karfiri mee nga kana taâ yəama koma woyi nga kwasiya ra, an faru ai mee baka tom nga woda sem ma ngi nga yin wosaya ra koyamauu a uru yin wo yi nga mei yinga kwasi taa yama ba faru satomee sem huruhurra nga taa irim beta siyi mee woyi nga kwasi taayama ra har mee nga kwe nga taa kwangga ka tom nda bet haato ba, banhaats ko kuma <noise> baa səsə durba ba dage bosa mee sem maasora nga tas beta kwangra amma mee ngan kad hurhur ma koyamni duk dumuwa waago niisəya duk